<hesitation> Laha ny fahaizako hoe ny fomba fanehoan’ny <noise> amboa hoe- hoe tena miraiki-po amin’ny tompony i, hoen <hesitation> ohatra hoe zao izy kahihinao izy de fa iny izy fa bakagny. Misy koa ohatry hoe ianao- ohatra hoe rava niasa, rava nianatry regny, fa iny izy fa mitsena anao bakagny.